Wo ga yisa wo si zuciya bubu m, umi zuciya bubu, he ga yi zuciya bu bayi, ewodye ga zhi da he nnyi. He ɗye he rayiwa ɓe ɗye he ga snu he bwari, yna, he ga ɓwa latu, zuciya bubu kuma woyi ebe nɗye zangoti he ga yi zuciyaa bubuyi, hebe ɓe snusnu ga bmmya, he be snusnu, he znada, he ga ɗye he ga yi tunani kasa m. dumi ewo, wo ga yisa wosi he zu-he-he nubo dumi zangotibe mummu yi gbo de ewo ɓetafi eza ga yisa wo yi wo nini, ama awo ɓe snu snu e ga yi be nɗye ga zhii gbodognu e zhi yna num. zangoti nɗye he ga yi zuciya bubu nyi, ko le yi wo’a, kohe yi wo m, hhe ɓe snusnu kuma wo ga dna eytsoo kuma he ga ɗye ewo ɗye ga zhi da he nɗye he zuciya ga yi mari ama he zuciya ga yi bibi Gaskyya ewoɗye du kuma ko ha ɓwa, e ga zhi he zuciya mari m, dumi he ga dinga he ɓe mumu ga yi ɓekasa-ɓekasa-ɓekasa to he ga yi zuciya mari, he ga ɓwa wo, ewo ɗye hna kuma ga s a hari gi he snu ɓe ge kama he ga yi zuciya mari, ewo ga zhi he-he yisa he gna yelo nɗye hni miga matosi ama za nɗye wo ga yi zuciya bibi nyi ko wo ga yi wo, aɓe hna wo la da cewa ɗye ga zhi wo aɓe mari num, se de wo pa ɓe kasa nɗye ga zhi a gna ɗye a zhi’o a gnnudo ge yna. Ewo kuma wa ga si wyegu mari m, wyegu mari hedye he ga snu gi he ɓye ha dangi ɓa ga pa he ɓa chi hedye.ɓe kasa dye ga ɓe he ɗye ma nɗye he yi zuciya mari, he ga dye shnanɗye aza ga zhi aɓa bma he snu nyi, he ga ɗye kkuma heɗye ynango gna mi kaɓe snu, aza ye mi ka myi na? Aye he e ɓe aye he e-ɗye pke he yi ewo nu mo. Aye he docewa, he ɓe mari nɗye he snu dria he dangi yna. Aga ye he kuma ɓeɓe haɗye ma azanɗye ynango he ga pkoko ɗye he yi zuciya mari ko kwa he yi wyegn mari.